Kaisa jaga je jagao phano wngwi mano kaisa nogo kaisa kamio kaisa muitu eba kaisa khá o tongmani. Kwbangma jaga o khe kwchangma tubuo tei kwbangma jaga khe saimanya eba khá torjak hwnwi uansugo. Joto jagao kotorma tongo abo chwrai jorani nogo hamjakmani chamung eba nwng tháng ya kho phiya tháng di hwnwi uansukmani wngwi mano. Jaga chwng sabo hwnwi save khlaio. Khoroksa hamjakma tei khorokma kókno muitu khlai rwo tei khoroksa khoroksa agini mangpili eba khá torma tubui phaio. Jaga ni uansukma wngkha baksani simi ya abo wngkha bwkhani. Kaisa jagao nogo tongmani hai khe abo aro tongmani slai kwbángma abo wngkha kwrwngma tongmung tei chwng bai baksa tlangwi tongmani kháo tongmani kók.